Hmm <noise> nyɔnko brɛboɔ, awia yi mfrɛɛ wo a, ɔyɛ bɔkɔɔ. Ɔnyɛ bɔkɔɔ mpo a, mpanin se, “yɛkuram”. Awia yi mfrɛɛ wo a, ɔyɛ nnaano asɛm a ɔsiiɛ ne nti a. Mfrɛɛ wo sɛ yɛngyae bibiaa ma ne nka. Me ara maatena ase ahu sɛ, asɛm no a ɔsiiɛ no, ne fa no ara firi me. Ɔyɛ me mfomsoɔ. Manhyɛ da sɛ meeyɛ saa nanso nnipa deɛ mfomsoɔ wɔ yɛ ho. Yɛɛkɔ a yɛɛba yi, ɔyɛ nnipa ne fom ne yɔnko nnipa ne sɛdeɛ nne wo teɛ ne so wo ara ne mɛtim de deɛ nyɛeɛ no ayɛ wo. Nti nsrɔ wo deɛ mayɛ nyinaa fa kyɛm ne yɛnsane ntena asomdwie mu sɛ anuafoɔ. Sɛdeɛ ne yɛyɛ ne daadaa no, mma bonsam ntete yɛ ntam firi sɛ yɛsiim akyɛ, Yɛsiim akyɛ Nyɛ afei ne yɛɛbɛtete yɛ ntam. Ɔmfa mfasoɔ biaa mma. Kyena bi mɛhu wo ne mentim nkasa wo ho ne wo so wontim nkasa nho. Ɔyɛ saa ne antwa yie nti deɛ mayɛ biaa mpaakyɛw fa kyɛm. Fa kyɛm bebree. Mpaakyɛw pa ara mma ne nhaw.